<hesitation> shemmir jire duk nere wumasonia afargu fimawu ya nere wudenbu buri yi yiri ko nyangu, nyang ku ner diro ali wu kang dabam a nyang ku kangu daban ku yomanoyo yiriu, yirti yowai yir gwasii ko kuma ba ko yo ar kingu powo yo diro miringi wahala se wura yambai sei Yamba ba kauranga towi, Yamba ba demana, ka yamba demani kama sinsei tibak dacike mako towo tibak a ba tibak kirikiri tibak towuna arr parangu buru imo mako lallai toyir wahala tibak, banza tibak ba bugu mau se Yamba ninga wurai yei Yamba Dema mang Towi, tumm makogu to wuna tina yir gwasii, Yamba demana ma twiwo bu ma sinsei kama pda mana wei dacike ma danga yiti paranga bur twi, kama pda wei yi mara wei, kama pda yi nyang wei bur daganni to wo ba di mo tibak, sai ma danga kin kai mi pa usa Yamba insombu min yitti paranga buri yi nyang to kokuma yi mara toh insombu min Yamba Yikingwei amma wura yambai wura yambai Yamba Yikingyi to Yiri To toyiri toyiri toyiri yiri yiri to ryir muran sosai toyir muran kuma bayan wannan ma wananga Yamba mo dingin ner wu mako wannanbu Yamba a yirti cika toh ma na wanna Yamba to din tono, pra wubu pir gum wo daidaine kuma inle yi wo pra kuma inyimro ansa a wo pra dingin wo pra yadda kin cegu ko ya ner wu bu proui wu cekin kare Yamba bimni yo debu buri yir yi yir ko nyangu to yiri din ko nyangu ko kem yi kanawe a gwala dacike ko nyangu ko kem yi kanawe ko akingamna dole a lokoci wuna dandai masumongo nuni cika ma amni dandau ma dangaga ko nyangu, dole kama psu me wundu ma ningu dabganiu ko nyangu dimo wei toh ka ko nyangu dimo yatu ma cewei se dai ma wananga Yamba tibak ai ga yirti kasgu parangu buru yimi amma tibak inko tibak a pili tibak to wuna cika na ninwa ma yimi, yoko pma na tu no cegu mer do ne mana ya mana ya, di. tina wuna ba ba jigumu tibak mai mana ya yoko mere tiina ningu yambai mi yirmi insobu kadda ku Yamba ningau yinsombu yandoku towuna buru yamba yikingo ko yar motau ko kuma somma yi nau ma denga ner wukin wu gwala dimir mo na arr jigimau sai Yamba ba yikimno, moyirmai ma rasanga ma to wuna in ninga nyema in ninga a nunwa yito intwiyo tiba yito tibak <hesitation> ka to rechi, ka to te ye cha, marasanga ma tu ma cewei tibak ana mwamwa yau kama kurang somma buna ankali mo daddai ya ner wu yikinmo saidai Yamba, kuma ya don ner wu ba ninga min to yiri banda wu Yamba wi ya, yo ner wu ka ke ka mota mana wei yo ner wu kengu mota wi yo yir ye mwasi sombu yadda ku ningou yo mwa Yamba a yikiyo ana mo ma amiringu nuwa kabu sonowai kabu kwap wai kama twi dole maninga to dangani yo ka direba ma woyo wugu mita wei, Yamba dina don ning bu ne yo mwa dole ba ninga to dangani ding tono cika yadda ku bu ningu pelenu ya ner wu kernegu ya ner wu psiu a layau kanubu yi wo damuwa, dole ba kanga yi wo damuwa, dole kuma dacike a kanga yi wo damuwa ba wannaga Yamba, ba wanaga yamba ka wanani Yamba toh punge Yamba pero ningi me nyindi sikingi don su yo lalllai dacike to ner wu wannai Yamba pundon Yamba yikiyro a nyindi sikingi dabam amma duk ner wu ya wanani Yamba pugnye kadiri nyindi sikangi Yam- ba saro kin a a kato pwi ma wei ninga mer inko, kaga ko nyangu mi inpu monugu yi tono, kuma ya mi wu buningumu prawo inkanga yi <hesitation> yiri ko nyangu a chwi cegu ding inkanga yi ko nyangu <hesitation> dama in ning lummo, mi cika mi dashike in ning lummo in pon mota, mota anyinga <hesitation> damuwa yimi a chwi cegu